<hesitation> Fomba fipasohana pataloha zany a indrindra moa fa pataloha velondrirana, de atao tsara eo ambonin'le latabatra hipasohana azy alohany le pataloha, de avy eo a jerena le didiny iny, de maka mosoara de lemana rano iny mosoara iny, de apetaka eo amin'le didiny iny le izy de rehefa avy eo tsindriana eo le fera de amin'izay mivoaka tsara le rirany iny.